<noise> Buran mi ya suudu siiwtare da miya pellel volugo amma haa yaasi. <hesitation> Ko godɗo wadata pat vodan godɗo siiwta ai. Ti mi ɗo suudu siiwtare ɗo, mi ndaanan, mi siiwtan, mi nyaman nyamdu bod-nyamdu bodɗum, numtol am voodan, ko mi waadata pat mi waada ha suudu amma yaasi ɗo vooday gaskiya vooda kam.